Tabeng moska awago kalapago, moska muule tee pawa wasiuko, peepoka meliai tee pawa wasiwio eng tewo nado uleng naa upoko teie peu uliai moskai, tee tewago tee moska lepo meeke inne kalapago. Eng napo lepo meeke kalapamo tee moska awananing taba ule taba meeke lepo madas <noise> eu, peepoka meliaino ninang wingdiai teka nammee asing nammee tunanala maka lopakono poko tee ka tei moskai peu uko solialawai. Tewago tee moska ule lepo kalapago, napo moska awago lepo tabeng nammee nawato peekala ka oleng koleawainoka tee lomabuai, lomabula saing gawitoko lake nammeeke wela teka tee laeai, apeai okei o ia o oula eng o peukito. Tewago tee moska ule lepo meeke inne tabeng. Taba ule kalapago, eng napo moska lepo tabeng tabamo awago nammee nawato o moska eu, teka ule nammee asing olawa oluwainna te lakano pawago poko teka tei moskai apuai oga nammee uleng poito. Tabeng ka powainna tee moska peukuma teka gaugausi mokenna gauwai eng olengkoka poko teka waking gaugausi <hesitation> mokenna powai. Napo moska tabeng tabammo niike osinoke poro polanoka wiiko tawawana tewoi nugai wata ako, eng teka poro tei moskai nupuai, nupula apuai a' poro otoie eng tei weletanalai wela tee moska teka moskai peukuko tee poro teka tauwai. Tewago ule moska lepo meeke tabeng.